تقلعله لا كوش تاعه, تمسحله باللانجات, الا سا نسيسيت تغسل, تغسله, سي سانيسيسيت با, معليش, تزيد تعاود ديرله لا بودر تاع الطالك باش تحافضله عل لا بو تاعه, تركبله لا كوش نقية, و ما تنساش تقيس لا كوش لقديمة